بھینڈیاں رو ریٹ لیدہو، ماناں پنجاہ روپیا کلو بھینڈیاں لیدہی، ماناں پنجاہ روپیا کلو لیدہوں، پانس کنٹا لیدہا ماناں تورے لیدہیوں، پانس کنٹ ابھینڈیاں را لے وڑے گوار لیدہو گوار وڑے سو روپے کلو لیدہو، پانس کنٹا ایناں لیدہا، وڑے توریاں ری تھیلیاں لیدہیاں، ترن ترن کلو ری تھیلیاں لیدہیاں، ترن ترن سو ریں، پانس کلو توریاں ری لیدہیوں تو چماٹا ری تھیلوں لیدہیوں، چاماٹا ری تھیلیوں لیدہیوں تو پندرنہں تھیلیوں چماٹا روں لیدہیوں تو ترن ترن سو لگائینتے تو پانس کٹا گوبی را لیدہا، ہزار ہزار ری اے، پانس کٹا گوبی را لیدہا آن گازراں را پانس کٹا لیدہا، گازراں را کٹا لے گاڈی تاں لوڈ کری، گاڈی لوڈ کرے امرکوٹ گیا، امرکوٹ ماناں گازراں را کٹا ڈینا بئے بئے ہزار ماں، گوبی را کٹا بھی بئے بئے ہزار را ویسانڑا تو توریاں روں تھیلوں آٹھ آٹھ سو نیں ویسانڑایوں، گوار رو کٹو ویسانڑو کلو رے حساب سیں ویسانڑو، اڈھائی سو روپیا کلو، پانس کٹا اے رہا، آن ڈیڈھ روپیا کلو بھینڈیوں ویسانڑیوں، ڈیڈھ سو روپیا کلو اے ویسانڑایوں تو پانس کٹا بھینڈیاں را ویسانڑا۔ آن پندرانہں تھیلیوں چماٹاں رو ہتیوں، ترن ترن سو لے گیا ہتا اے ویسانڑیوں ہات ہات سو ری، ہات ہات سو ری ویسانڑیوں ترن تھیلیوں تو ایئں ماناں بل بل لے وری آیا کھوجے اسٹاپ کھوجے اسٹاپ آیا ور ایئں ری مال لیدہو، ایم مال لی وری کھوجے اسٹاپ مرساں را کٹا لیدہا، ترن ترن ہزار روپے را مرساں را کٹا لیدہا، مرساں را کٹا لے گاڈی میں لوڈ کری ماناں پنجٹیہہ کٹا مرساں را لیدہا کٹا، ای ڈاریکٹ حیدرآباد روانا کریا۔ حیدرآباد روانا کرے پانس پانس ہزار روپیا کٹو ویسانڑو مرساں رو۔ وری ایئں تھی حیدرآباد سیں وری واپسی آیا ایئں تھی میرپور واڑی منڈی میں آیا، میرپور واڑی منڈی میں آوے ورے گھرے تھی وڑے منڈی میں فون آیو وری منڈیے گیا وری چماٹاں ریں تھیلوں لوڈ کریوں وری ایم گیا جمس آباد، جمس آباد میلہیوں ماناں چار سو تھیلوں، جیمس آباد میلہیوں جیمس آباد ویسانڑیوں چار سو تھیلیوں مان پانس پانس سو ری ویسانڑی چار سو تھیلیوں، بس ایم تھی وری بل لیدہو وری نیکریا وری بس میں وری ہوارے وری آیا۔ ہوارے ناں ورے وری ورے میرپور واری منڈی میں تھی وری امیں ڈونگری لیدہی، ڈونگری را کٹا لیدہا پنجٹیہہ پنجٹیہہ کٹا، ماناں ستر کٹا لیدہا پانس پانس ہزار ستر کٹا لیدہا، تو ورے روانا کریا جیمس آباد سیٹھ ماں رے سیٹھ ای روانا کرے دہ دہ ہزا را ناں کٹا ویسانڑے وری ایم تھی جیمس آباد میںتھی ورے گاڈی ماہ زویو وری گاڈی ماہ آیو واپسی وری بل لیدہا آوے، بل لے وری آلو ری گاڈی روانی کری سے وری آلو ری جالی ویسانڑی آلو ری جالی ویسے پسے وری آیا سیں، پسے وری آوے وری بیزو مال لیدہو، مال لے ویسے کرے وری میرپور واری منڈی میں آوتا، وری میرپور واری منڈی میں مال لے ویستا، میرپور ری منڈی میں مال ایم ماشاخوری کرتو، ماشاخوری کرتو ایک بھینڈیاں رو کٹو لایو، گوار رو کٹو لایو پسے ماناں آہستے آہستے ویسی کرے چار سو آٹھ سو کھن زڑی زاتا خرچو پانڑی، وری منڈیاں تے ویہلو آوے مال لیوں مال لے وڑی گھرے زائوں، ای سے۔ ہوے آز ٹنڈو الہیار زائے چماٹاں روں تھیلیوں بھرے، ٹنڈوالہیار چماٹاں روں تھیلوں بھرے ایم لئی گیا پانس پانس رو روپیاں میں اماری تھیلی ویسانڑی، ایم تھی تھیلی ویسانڑی، ایم تھی وری میرپور واری منڈی میں آیا میرپور واری منڈی میں تھی وری امرکوٹ روانو کریو، امرکوٹ آن جیمس آباد مال روانو کریو، آرڈر واڑو مال ہتو، ماناں بئے گاڈیوں چماٹاں روں روانی کری وڑے فون کریو کہ وڑے ڈونگری ری گاڈی روانی کرو۔ وڑی ڈونگری ری گاڈی روانی کرے وڑی آلو ری گاڈی روانی کری

پسے وڑی گاڈی لوڈ کری، گاڈی لوڈ کرے کنری ویسی، گاڈی لوڈ کرے کنری گیا وڑے ایئں تھی مال بئے زانڑاں رو ہتو، ہیک کنری رو مال ہتو ہیک ہیک لاہور رو مال ہتو، مناں شک اے، امرکوٹ رو مال ہتو، بیاں رو مال ہتو، مال اتارے پسے آوتا۔ گاجر <hesitation> اماری آپری بنی ماہ گاجر واہہینتیں، گاجر وانہوے تو گاجراں را مورا واہویا تو میں گاجرا کاڈھیا، گاجرا کاڈھیا تو ڈائریکٹ امرکوٹ ویسیا تو امرکوٹ ویسیا تو مورا کڈہاوے میرپور واڑی منڈی میں ویسیا، مورا ویسانڑی چار چار سو میں گٹھی ویسانڑی تو گاجراں را کٹا ویسانڑا پانس پانس سو میں، گاجراں را کٹا شوں کریو میرپور واڑی منڈی میں ویسانڑا، امرکوٹ واڑی منڈی میں ناں ویسانڑا میرپور واڑی منڈی میں ویچیا، ایں ویسانڑا امارا آٹھ آٹھ سو روپیا کٹا ویسانڑا آہستے آہستے پسے گاجرا کڈہانڑا، موری کڈھانڑی ای ویسیا پسے ماناں گازرا ماناں صاف گازرو کڈہاں گاجرا بھلا ہوئیں تو ماناں ریٹ بھی بھلو سئے۔ گاجرا کڈہاوے، مورا بورا دہوراوے پسے ماناں بدہا ئے عیچیا، بدہائے ویچے ماناں پسے فوں آیو حیدرآباد تھیں، مال میہکو، مرساں را کٹا گاجراں را کٹا، تو بھئی تو فون آیو تو میں کہیو پنجٹیہہ کٹا گاجراں را سیں، سو گٹھی موراں ری مہیکی، گٹھی باندہی کرے گاڈی میںلوڈ کرے روانی کری، روانی کرے پسے ماناں منڈی میں سو گٹھیوں روانی کریں پسے پنجٹیہہ گٹھیں روانا کریا، ماناں سو کٹا گاجرا را کاڈہیا، ستر کٹا میں اوئیں پنجھٹھ کٹا مندی میں روانا کریا آن پنجٹیہہ کٹا اوتھے روانا کریا، پنجٹیہہ کٹا کرے ماناں، مورابورا کڈہاوے بدہی کرے ویسیوں، ماناں ای گاڈی لوڈ کرا، گاڈی لوڈ کرے بھیگو زا حیدرآباد، حیدرآباد ویچایا، حیدرآباد تھیں ماناں بل آیا ایئں تھی وری مرسان را کٹا بھری آیا مرساں را کٹا بھری پسے ورے آیا میرپور واڑی منڈی ماہ، میرپور واڑی منڈی ماہ ویسے جاں وڑی بنی اے بنی جوئاں تو گاجراں کاڈہاں، گاجرا کڈہائی کرے بدہا ویسی کرے ماناں مورا بورا کرے ویسے پسے گھرے آیا ای ماناں تھی بھائی